Reto zao misy fomba fahandro Canadianina vitsivitsy, sakafo Canadianina zany: <noise> N potine, <noise> magnaraky ny Potiny i, ny Pane Cake Canadianina, <noise> ao gn ny Dourtire, misy ny Bergère au bakon, <noise> da nisy koa ny Creton, <noise> da akoatsin zay i ny Pompkin, ny tarta ô bleu; <noise> da misy koa gny ny Paté Sinoa Fasilla; <noise> fagnampin'izay koa zao da ny Sopy de Poisson Quebekoizy. <noise> Izay gny tena anisan'ny mampiavaky gny sakafo. <noise>